Vachety ndraiky edy, <hesitation> misy le karaha lelany hely igny zegny e, de <hesitation> igny zegny no <hesitation> mitsofoko le amle <hesitation> rindran-tamiagna aroa ô, izy kaofa <hesitation> avoakantegna zegny an'izy e, de igny zegny no mibahana sady mitsôfotry amin'ny riran'ny tamiagna igny, mifody zegny izy aminjay fotoagna zay, koa izy ndraiky edy, izy kaofa ahodinantegna amy sens-ny araiky ndraiky edy miditra agnatiny de misôkatra zegny tamiagna.